څراغونو د فلېمنګ یا ګاز له لارې د بریښنا پر تیریدو سره کار کوي، <hesitation> په ټاپیدونکو بلبونو کې بریښنا د ټینګستن فلیمنټ ګرموي تر هغه چې روښانه شي. په فلورسینت پلبونو کې بریښنا ګاز هڅوي د الټروفایلترو تولیدوي ، چه د لیدولو وړ رڼا جذبولو لپاره فاسفورس پوښښ هڅوي. آل آې ډي.